Pos sí, gastu una variedá grandi d'especis ena cozina. Las especis son un agredienti sencial pa dal gustu i golol alos pratus. Angunas delas especis que más gastu son el oriéganu, el tomillu, la salvia, el romeru, l'aurel, el pimientón, el cominu, el cilantru, la canela, el cravu... I tamién gastu especis assín más folasteras comu'l curri, el gengibri, el cardamomu, la nués moscá... Ca especi tien el su gustu i el su golol, i essu me pilra!